نور en nan nae مفتاح hikir shogolaiنور مفتاح kanai na eri كهرباء asii doro tone <hesitation> en بلد gon taue log konga fin oni kon doro amoudi elton soka key soka kir tern kelon asii mani dawela tora كهرباء wezaaie tala tone fla kir مفتاح el akir nami مفتاح elgon خط owo anga toura ki Aliy owo enga toura kir aliy ارضي ekon dary نار ekon dary tala daegi nami gubala kirosa kobsi tanga jaka kawir jaka kuffi nami talogon ouri taka kon kawir kuffa darin. Nolo go dachina, gail ko dachina, engo eli